مذابيا زر للرجوع بالزمن علاخاطر بالحق <hesitation> ترجع بالتويل ياسر محلاها انو ملجغي مثماش بوكودي تكنولوجي ملجغي ثم برشه حاجات ناقصين نحنا وصلنا لمرحله متطوره جدا توه اما <hesitation> اما ياسر برشه برشه حاجات تبدلت برشه حاجات بالحق تعيف روحك انك تعيش فيها <hesitation> نتصور الحياة البسيطه ياسر محلاها كان نلاجعو للتوالي ياسر الحياة محلاها